Amiko manokany aloha gny faharetan'gny fia mipetraka agnatin'ny frizidera eo amin'ny dimy na fito andro eo laha ohatsy ka frizidera tsotra gno misy azy, fa laha ohatsy koa izany mipetraka agnatin'ny congelatera i maharitsy ndra dimby amby folo andro, ndra telopolo andro aza maha- mahatratra an'izay.